<hesitation> Raha Australie ndreka, kolontsaina akagny an, resaka mythe karaha hoe kangourou mbana, <hesitation> biby le mia- le mandeha, le rare aminjareo akagny zany an, i zany an i zany tegna mamp- mitazona kolonsaignanjareo.